Almakashi, a hinfaani a ga baa gumo. Zama ni ga darbay dumbu nda, ni ga mudum kaŋ tooru, ni ga pati ka hinse nda, ni ga silli pati nda. Toh ba kambe camse nin ba ma ka ni ga dumbu nda, ni di naŋkaŋ ŋga mo a gwayo go no ya, naŋkaŋ ni ga te nooya. Toh sohõ ba ikulu kaŋ ne ni ga ta no wo ni sinda almakashi ni di a si te. Dole kala din duwa ka day, ŋga niŋga sillo pati nda, ŋga niŋga darba pati nda, ŋga no ni ga hinse nda haikulu da sillo no ŋga no ni ga pati nda. Toh naŋkaŋ ŋga mo a gwayo go nooya, da darbay mudum no ni du ŋga no ni ga pati nda da itaji no da izeno no ŋga niŋga pati ka hinse nda. Da a kuu da care no, ŋga niŋga pati ma hinsenda din na hinse ga ma kande taa yaŋ har'o ka dake ka taa yaŋo tey. Naŋkaŋ ni di a man tey hanfo iŋga niŋga za ka dumbu nda ni di naŋkaŋ a gwayo go nooya ŋga mo iboobo. Da ni ban kate yaadin ni banu da ni di toh ni muraado tey nooya ni ma gisi a tey yaŋ day nooya.